सौदी अरेबिया चे इतिहासान इस्लाम खुब महत्वाचो। इस्लाम चे पयली सौदी अरेबिया याह जगर छडशे वप्पार कर्ने लोग आशिले। मक्का वोह मुसलिम लोकांचो पवित्र जागो। किद्याक कि हंगसर प्रॉफेट मुहम्मद जनमाक झालो आनी तेका देवाण सांगले की इस्लाम चे हंगसारल्यां सुरवात करू। तेल मेवप लागून सौदी अरेबिया सगळ्यक महत्वाच जागो झालो किद्याक कि तेनना सांगल्यांग तेल जाई आशिले तिंचे इंडस्ट्री चलोवपाक।